La kuro’ xen júú kiéé’ e jmí’ re iⱥⱥra, xí e re iⱥⱥra e e <hesitation> e a exa sún e jia’ dxó e re jmⱥⱥra o re iⱥⱥra e jmⱥⱥra jmá’ e dxó e jö júú e lyna jná e ä’ kie’ dsi a i xen i re lý’ e re guⱥ e re jýn re fá’ra jö e re guⱥ dxó ten xino la bii ba dseli xa ïï kiéera, la bii ba e jiá’ re téna e jiⱥ’, jö nýý dse lýn dsa jö e sá na e re lýna dsa ta kuanta e jia’ dxúna je nyy e bii re ‘nⱥ’ra köö e ta jmí’ kié’ lɇ köö e e re fá’ra jö e jó’ e re jmⱥⱥra e la jóó’ ku lýn úúna e jiⱥ’ jmⱥⱥra bíí e san o e a ka’ bii jmⱥⱥra e dxó kö, la nɇ ‘nɇɇ’ köö e lyna jná júú kiee’ e re jmⱥⱥra dxúna ten y dse dsáána e jia’ re li juó’ e re jmⱥⱥra e dxúna ten ju’an kie’ lyna dxúna pero xa tý í’ e jmⱥⱥra ba nɇ’ jö la nɇ ‘nɇɇ’ köö e dse dsáán jná júú jö.